Ba azha ndivelya skweme ngatska aka kudo kumba <hesitation> diman kamba pitsokda bisa. gaskiya skwi ingatsaya nga man imbai pitsokdabi hara aiga mitsga skwi ingatsi dakwa ninga a skwi mana zhikle a jerabalin nga vina a mama a boko haramsa sata nga nza tiwi ngama babbga amamhiga a gwalihiga a mandalihi klik <noise> a mamna suki kada mandalaingai tuna ndawa ndawa tuna a mamna skwi man ka gwala ka wuff kawai intsikada skwi intina esa kalangava gats stad to nga sinaha nga bi. a sai mandalaingaba a zha t'va'a, d'man te batte pa'a tabatte takava tinga a: wudainga a wutsa stad, tsaw makar ara fad. to pir stad inza tuwi tasa ngatsiya a tagadaikam mandalnga ngida sai tiva tinga ta gadaikam tasa kidka a tagadsa hingaya kla ma kabi ka mbilaba a ta gadaya itsunbi igaya ma wudai kata mbali shine ai nzaiga to, A, za hawuwa a sinn mamga a dagana to gwad ma a vid tasa gish kir ngaya a tagad a gaskam kuma igana intsunbi dagana, a mamga a sagadaikam hai ngaya kabikam ninga intanta tagadsikam idab ngozga gadkam foundiva a kwada dingai ginkam. man zhikle in takaha nga a ta geda ishikgaya a yarwa to ipawdi insldin mai giya t'yarwa sati skwi man igaya'abi aidiga baga inda pizh pizha to inza twi ngozgasiba ingwats tsivid indawdadabi mamgasiba anshka sim man yapabi klinga ata ngisldama wuduma'a wuduma'a a ndina mana tinga'a ndihi t'mba shkawdibi kar mahiga zha tsud dalihiya a zha t'va'a, a ngurhi ngoz babbga'a zha t'wiya'a, a ngozga a mamga to tsivid mana tashika a tasa ngatsnga sabi ngaba sandika sintingabi wudam inda manana ndi indi gwamdari a simtinga kling ai slimbadkad t'baga ai sa ngwats simna babbahigapa a nga nzawa had koske tike ndi tiwi ngamba dibi tingaba taslahaya shikbi skwi inta ngadu giya keke ikuddo kumba igidaman imba ai vi ndiubi <hesitation> iwarde mamgabi pirstad itaba law har manga. Na shafna inmitsaw hara imbai wardbi amla wardibi hara a nga givi kuill skwita itaba lawbi mai lawa ikudi kumba arata sabi hara patsuna titwi nga tiwi lokatsina sa manta bahkaya tagadkam ha'a ngozikin sata ana mamngaya ana meme tinda kina shkavangabi to tanda mana nga'nga ma kabi nga basldta ma kabi kashka ka. a nga pirda tinga'a to hara igade ta hanya a nana harma ta kidyaya iga takam a ta pirdakad tingaginkam ida tanzapa yiba inzo kata ndo indidin ingra'a ka dubi foundiv saida man aduwa man nga gatapa agidansa hara nga nzaw taksa tltiwi t'mba andikadbi ngaba nga mba ndikbi arai zhikle a tsukod zokatsi tinga'a gwati ndi inshkawda asabi ngiba nga ngatsa a nga dibi skwi mai lawa mai da kudiya a gida'a a dzai t'vga ai kudi to skwi inwutsa sata a zibi